E bellin bellino se l'é lecito! Into senso che l'intelligensa artifiçiale a serve pe raccheugge tutti i elementi poscibili, pe pöi poei ponderâ unna boña decixon; oua a peu anche suggerîte a giusta decixon, quello o l'é un pö ciù peigoso.